Nikan kintlamaka nikan plato de sukitl nika palto de cerámica den chukozhizhin nika plato de plástico in plato de sukitl para servirua moli o para se tlakual de de res o seki camaron para in non in plato de sukitl in plato de cerámica non para iklan den amo ikpia caldo.